मैं अगर कोड़ा तो गणा गणा का फर्णीचर <hesitation> चे। काई सोपा चे तो काई टेबल्यात कुड़स्यात। <hesitation> पोलो बीस्तर सोण, बीस्तर पलंग, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। पोलो टीवी धरन्य, सोकेस्, पोलो मॉसीन धरन्य, पोलो। फर्णीचर बना वरे पुरियो कीचन को फर्णीचर रखो फिर कीचन। को फर्णीचर ने टेबलान, कुड़स्यान, सोपान ओसा।